സ്പനിശ് പേരു ദ രജ്ജ ബാസേ। അന്ദൌല്, കുഏഛുഅ, അയ്മര ഉന്ദുല കേല ജന പതിര്വേര്। രദ്ദല ബാസേഗ ഓഫ്ഫിചിഅല് സ്തതുസ്ല ഉന്ദു। പേരു ദ അദിഗേ, സ്പനിശ്, അഫ്രിചന്, ഛ്ഹിനേസേ, ജപനേസേ ദ പുര ഇന്ഫ്ലുഏന്ചേദ് അഥിനി। അല്ത ഫമോഉസ ദിശ്പന്ദ, ചേവിഛേ, ലോമോ സല്തദോ, അജിദേ ഗലിന, രോചോതോ രേലനോ, പഛ മന്ഛ, പിസ്ചോ സോര്, ഉന്ദു മത ഉന്ദു। അകല ഫേസ്തിവല് പര്ബ ഉപു സുമര് ഉന്ദു। ഇന്തി രൈമി, ഫിഏസ്ത ദേ ല വിര്ഗേന്, ല ഛന്ദേലരിഅ, സേമന സന്ത, ഛര്നവല്, ദിഅസ് ദേ ലോസ് മുഏര്തോസ്, ഉന്ദു മത ഉന്ദു। പേരു ദു, ഛഥോലിചിസ്മ് പുരേദ്മല്ല രേലിഗിഓന്। അന്ദ കേല ശമനിസ്മ്, ഐഓനിസ്, കശരിമ് മനി സൌലപ്രവ പ്രച്തിചേ മലുപു വേരു। പേരു ദു, ഫമോഉസ് ജഗപന്ദ, മഛു പിച്ഛു, ഛുസ്ചോ, നജ്ച ലനേസ്, ലകേ തിതിചച'സ് ഫ്ലോഅതിന്ഗ് ഇസ്ലന്ദ്, ലിമ'സ് ഹിസ്തോരിച് ഛേന്തേര്, ഉന്ദു മത ഉന്ദു।